Elele nyan kibe kondorle waan rima, sa edo fira kofo sa edo dirla nende nwod ar dido, ar dido manbede wiadum kween beto rankore.